देखो सा हुकूम मनक साफ-सफाई वास्ता बौट चीजा रो उपयोग कर नो चव जस जादू, मोसता हेगा अनू के हा ही सफाई अच्छी तरीका उ हवा हा। जला वाला जादू हेगा सफाई मा वेणा बे उपयोग मा लवा हा और कोई कोई तो मनक सफाई मा वैक्यूम क्लीनर रो बे सफाई मा काम मा लवा हा।